﻿Yaikatu vaera yande pire otiniva yambo cuida, jaeko mbaetita ñaembate kuarairupi, jare siempre ñañonota yandeye krema oime ñanoiyae, erei yande vida kampope yande isoseño reta mbaeti jokua nunga ore roguinoi, erei orepire siempre ñakiaveiño, porque oajaete araku jaema jokoropiropi se mbaeti aikua ma kuti jaevaera